Pues jue yë xët's je'e jedun tyum ko'o yë t'sip xokëp yë jedun este xët's tyum madë ko'o wi'it pujëp je'e dun tyumbë y jadunbë dumbë ko'o jue este naj jue najk bujayn yëm dëx këxë dun je'e dun tyum yë xët's.